Usum io va'ani este ja kani kua jaja bueno nteja'a chi nu ni nteku jinisa nitekusa konesa uxi, uxiuu kuiya este saa chi a ni jinisa nteku nayivi yua nteku bueno nu nu nani comodidad nu nani chuka, nu nani chuka ni jinisa e nu yuga nikeesa nu kunusa kayigade este calsonpana'a calsoni manta ka'o tanto ni kuu vita kuu pantalón ka ka'asa vita ja yi'i vita tuka nu o yua chi va kuu ya'avi o yaavi ntinuu pero yuka kayide ja ni jinisaña ntente ja ana'a te masa tuka ni yiisa yua a ni ketuu a ni ketuu sa'ama jaa ya'a, ni tuu ja chi suka ni kayi'ide te ja ana'a, manie sani sani ka calsonide ya'a suni ka su'unu vata, vata nika ka'a ya'a te ja ja kente suku ja'ade calsoniu chi kanta ku'unide ntita in cinta te kanta kunide suku ja'ade na kunide te sua kua koode kantatuude konte sava kontode ya'a kantatuuele, kanta kunide te kua koode suka ni jaade de in ntija nikayi'i de chi tu na, tu na ntija va'a chima naani ntija, ntija nta'avini, ntija ka ka'a ja kuu ties de gallu ni ka ka'a yua yuka kayiide nijinisa te kueni kueni kua naa yuka kueni, kueni ni kuanaa yuka. Este njavitna chí tuka'a tukana xamayo kayide yanda xa'ama xhevita, njaka'a ne'e deva ndetija vande janingentu kueni kueni ketuu ndijá, ndijá correa kakamaxa ndijan ndijan iin yavii ajan llanda kuu llan-llanda va llanda carro, nganda'a xa'a fabricar mandeja llankaxade he yuanka llankaxade nii yii yikuan he yuante kue kue enkenda inka kinja nani ndijan tejido tenjido nani yikuan yikuan yikua kuanga chindenka chidenke kueni kueni ndevinate ngaxhi kendondona nekaxhi nangate enanuu nichugani chungani pero nja'a nu'un xu'u vachi njan no'o xu'unga bueno kendoxixama yikuan he nuu xuva'a chi este nde'e njana'an nde iyo'o kiya'a nguanka kande este nrivi manndekakan de este nuxungua nuxungua nuxungua nuxungua pero vitna chí tunga chi huakonjika nde kekoxe kuanjode mexico ho este inka lado kuakode norte kuanjodede ndako detukachi ankana xamana xhende tukachi ña'a rancho xaya'a chi vidayuñi chi este ha rancho xanchi he tuka mana'a yi'i xa'a mandavi ndexatua mana'a he yii xamandavi dee inka kunja nuu uun xunga chitua kakoni va'a rancho na'a jikande juni kande kuña'a kuu techi tukachi pena nii ngakanña yii mani manga ku'un. Español ka kaiji se'eña te masa parti masa chi tu se'esa kajo chi ñavasa una se'esa ja, ja una se'esa ja iyo pero kajii inka lado ku ntivii se'esa kaka'a su'suvai, kaka su'uva te na kantiasa ma ñuusa ya'a chi tuka chii niku centro, ni kuu comunidad yo yuso kahua, buenavita la unión, te santa cruz ya'a chi tuka chi manga jaa tu'u inka yu'u ka'aa tu'un yu'u kanta chiide ka kari chi nasu yu'u made kute masa chi ka'anisa este yuu masa chi se'esa chi tu kuu va, va ka'asa español chii manitu'u su'uva kaaña te masa kuja ka'a naisa ja ku xiini tu'u ntichi kasa ko, ja, ja ñuusa ya chi este kajo naitaka tee tu ka ka'a, tu ka ka'a español chi kajoode te ni ja'anude ni, tee ja'anu sesenta setenta año yukani ku jaa ka ja naide on te ladu te yos cava chi yuka, chi yuka ka ja ko, kaka'ade su'uvade, kaka'a su'uvade ntaka savade tuka chii nu entre ma muchachui, muchacha mainko yu'u tu'un ntichi kaka'a ni ko tu chi ja, ja kuu sa'a maa kayi'isa chi tuka na sa'ama sani inka. Konte ja anda chituka mana yi'ii yua chi, manga sa'ama ja nga ntu vinu te ana'a chi mani este nayi vi ntavi xee saa chi tu xu'un tu, tu naa ntavi xee nku jini, jini, masa, masa, vino chi anti, nta saama ma vitna vi ni.